Oyoq kiyimni odatda tagi, ustki qismi, poshnasi ichki qismdan iborat. <hesitation> Tagi yer bilan aloqa qiladigan qism bo'lib <hesitation> sirpanmaslik bilan <hesitation> h- himoya ta'minlaydi. <hesitation> Ustki qism oyoqni qamrab oladi va tashqi tasirlardan himoya qiladi. <hesitation> Poshnasi balandlik qo'shadi va uslub yaratishi mumkin, ichki qism esa qulaylik uchun oyoqni <hesitation> razmeri va qulayligi uchun yumshoq materiallardan yasaladi.